sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjölluðum meðal annars um vinaliða í Egilsstaðaskóla fengum

sögðum frá árangri Íslands á EM í hópfimleikum og kynntum okkur nýjar þrautir í þáttunum

ég heiti Ingibjörg og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst margir grunnskólar hafa

tekið upp starfsemi svokallaðra sem sjá til þess að engum leiðist í frímínútum eða sé skilinn út undan verkefnið hefur reynst mjög vel í Egilsstaðaskóla og það hefur dregið úr stríðni og einelti nemendurnir sjálfir kjósa

sem eru í fjórða til sjöunda bekk séð er til þess að það séu jafn margar stelpur og strákar í hópnum þau stýra leikjum hvetja aðra til að vera með og láta einnig vita þegar einhver er

stríða ég þarf að gera leikinn eða undirbúa allt svo aðrir verði ekki einmana og hverjir eru helst kosnir til að vera vinaliðar bara þeir sem eru góðir

aðrir bekkjarfélagar treysta til að leyfa öðrum að vera með og eitthvað skólaliði í Egilsstaðaskóla segir að margt hafi breyst eftir að komu til mér finnst þetta bara mjög góð lausn að hafa svona í frímínútum ég er búin að vera hérna í nokkur ár og maður sér alveg breytinguna þegar

er í gangi þá eru krakkarnir oftast nær rólegri þetta er bara gott fyrir aðra svo

svo þeir fái að gera eitthvað annað en bara að vera einir nemendur í sjötta bekk í Gvatemala hafa verið að læra um sjálfbæra

í bakgarði skólans dulce María er tólf ára hún gengur í skóla sem er einn af mörgum í Gvatemala sem tekur þátt í sérstöku sjálfbærniverkefni verkefnið gengur

út á að skólar bændur og foreldrasamtök vinni saman að því að rækta mat á sjálfbæran hátt fyrir skóla um allt landið

fátækt og hungri meðal íbúa landsins verkefnið á að tryggja að enginn líði skort og að allir fái að borða nemendurnir fræðast þar að auki betur um náttúruna og hvernig sé best að rækta mat þau læra líka að vinna saman og ýmislegt sem nýtist þeim í framtíðinni svo er auðvitað mikill kostur að krakkarnir fá að njóta uppskerunnar hefur ákveðið að nota meiri pening til að styrkja

það hefur verið ákveðið að fimmtíu prósent meira verði sett í kvennafótboltann það er að helmingi meiri peningur knattspyrnusamband Íslands k s í fær þess vegna meiri pening á ári frá og með árinu tvö þúsund og tuttugu samkvæmt mælingum fylgdust hundrað sjötíu og átta milljónir með EM kvenna í Hollandi í fyrra forseti segir að það séu óendanlega margir möguleikar fyrir

og þess vegna var ákveðið að tryggja að starfið geti blómstrað enn meira sífellt fleiri Íslendingar tileinka sér eða það sem er oft kallað að vera vegan eða

eins og það kallast á íslensku þýðir að borða engan mat sem er unninn úr einhverju sem kemur af dýrum eða dýraafurðum það er til dæmis kjöt mjólk egg og ostar grænkerar nota heldur ekki

eða leður því það er búið til úr dýrum þeir fá því alla sína næringu úr plöntu og jurtaríkinu það eru margar ástæður fyrir því að fólk ákveður að gerast vegan sumir gera það til að vernda umhverfið aðrir til að stuðla að dýravernd og enn aðrir vegna heilsunnar og margir gera það út af þessu öllu til eru ólíkar útgáfur af því hvernig er hægt að breyta mataræði sínu á þennan hátt og grænmetisæta gera ekki það sama borða engar dýraafurðir en grænmetisætur borða stundum mjólkurafurðir og egg svo eru til þær borða ekki kjöt fisk eða egg en borða stundum mjólkurafurðir og sem borða engar afurðir úr dýraríkinu nema fisk og aðrar sjávarafurðir allir sem taka ákvörðun um að breyta mataræði sínu þurfa auðvitað að passa að þeir fái öll næringarefni það er auðvelt núna því fleiri vörur eru til í búðum en áður sem henta grænkerum ísland fékk þrenn verðlaun á Evrópumótinu í hópfimleikum sem fór fram í Portúgal í síðustu viku tvö brons og eitt

silfur ísland sendi fjögur tólf manna lið í keppnina tvö lið í fullorðinsflokki kvennalið og blandað lið og tvö lið í unglingaflokki

og blandað lið öll liðin stóðu sig mjög vel og komust áfram í úrslit luku keppni á föstudaginn blandaða liðið gerði æfingar í

og gólfæfingar og hafnaði í

náði þriðja sæti og fékk bronsið liðið kom inn úr undanúrslitum í öðru sæti á eftir Svíum og eftir harða keppni í gólfæfingum og á trampólíni sigruðu Svíar og Danir urðu í öðru sæti í fullorðinsflokki var líka mikil spenna blandaða liðið náði þriðja sæti annað mótið í röð kvennaliðið lenti í öðru sæti eftir mjög jafna keppni við sænska liðið það er þriðja silfur kvennaliðsins á EM í röð en þær urðu síðast Evrópumeistarar árið tvö þúsund og tólf það var mikið líf og fjör í í Rifi á Snæfellsnesi um helgina þegar

var haldin í fjórða sinn á hátíðinni gátu ungir sem aldnir kynnt sér menningu ýmissa þjóða séð tónlistaratriði og fyrirlestra og smakkað alls konar mat en hvað er eiginlega fjölmenning fólk frá mismunandi löndum kemur hingað í

talar saman við erum að reyna að sameina

að gera hér það kom mér á óvart hvað eru ótrúlega

það

mikið af krökkum sem eru með erlendan uppruna ég heiti Hanna ég er tíu ára og ég fæddist í Póllandi ég er búin að búa á Íslandi bara mjög gott að búa á Íslandi við erum að reyna að sameina okkur með því að smakka annan mat með tungumálum mér fannst mjög áhugavert að smakka réttinn frá Rúmeníu til dæmis æ bara hann er svo öðruvísi það er mjög mikill munur á matnum í Póllandi og á Íslandi eins og það er fleira borðað svona eins og kind og naut var nú bara í íslenskri kjötsúpu sko ég fékka mér mat frá Rúmeníu þarna hann er svolítið bragðmeiri bragðmeiri hjá þeim örplast gæti sem selt er í heiminum þetta er niðurstaða rannsóknar vísindamanna og samstarfsmanna þeirra tekin voru sýni úr þrjátíu og níu algengum tegundum borðsalts um allan heim örplast fannst í þrjátíu og sex þeirra ein helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að tengsl eru á milli þess hversu mikið örplast er í saltinu og hvar það er framleitt þær þrjár tegundirnar sem ekki innihéldu örplast eru hreinsað sjávarsalt frá Taívan hreinsað frá Kína og óhreinsað sjávarsalt frá Frakklandi mest var örplasti í asísku salti allra mest í salti frá Indónesíu en þar er mikil plastmengun á ströndinni mest er af örplasti í sjávarsalti næst mest í salti sem er unnið úr stöðuvötnum það er ekki mikið vitað um hvaða áhrif örplast hefur á heilsu manna og hvort það er skaðlegt það á þess vegna eftir að gera betri rannsóknir á því hópur fornleifafræðinga og vísindamanna telur sig hafa uppgötvað elsta skipsflak í heimi skipið fannst á botni undan ströndum Búlgaríu rannsóknir leiddu í ljós að það er rúmlega tvö þúsund og fjögur hundruð ára gamalt og því elsta heillega

í heiminum það er tuttugu og þriggja metra langt og er líklega sem hafði áður bara sést á teikningum vísindamennirnir segja að skipið hafi varðveist svona vel vegna þess að það er lítið sem ekkert súrefni í sjónum þar sem það liggur það er á tveggja kílómetra dýpi og kafarar hafa því ekki komist að því áður er að byrja aftur og nú með nýjum þrautum þátturinn er í umsjón Jóns Jónssonar tónlistarmanns í honum etja fjölskyldur kappi hver við aðra í spurningakeppni og alls konar

þrautum nú er búið að bæta við nýjum þrautum í þáttinn og við fengum Jón sjálfan til að segja okkur frá þeim

fara inn í stúdíóið þar sem þetta er allt tekið upp setja hérna sviðið annað liðið stendur hérna síðan uppi á sviðinu ég er hérna yfirleitt síðan hitt liðið

mjög

skemmtilegt að hitta þetta fólk af því að ég er svo þakklátur fólkinu sem kemur í þáttinn því það þurfa að vera einhverjir keppendur annars væri enginn þáttur hérna er hlaupabretti þetta er nýr liður hann verður í einum þættinum og þetta heitir einhverjir foreldrar að vera berfættir á þessu hlaupa svo koma kubbar hérna á fullu og þau þurfa að halda áfram að hlaupa og það er mjög vont núna er ekkert mál að labba hérna upp sko

er ótrúlega erfitt að fara upp þess vegna setjum við líka alltaf dýnur fyrir neðan heyrðu við erum með hérna nýjan lið sem heitir

væri bara Guðni t h forseti en síðan væri búið að setja filter á hann og bara sjá í gegnum filterinn og bara það er bara búið að pakka niður en þetta er skemmtilegt fjölmargar konur á Íslandi voru í gær hvattar til að leggja niður vinnu sína klukkan fimm mínútur í þrjú og mæta á samstöðufund á Arnarhóli það var gert til

launamun kynjanna en kjörorðin í ár eru breytum ekki konum breytum samfélaginu dagurinn er oftast kallaður kvennafrídagurinn og er alþjóðlegur baráttudagur fyrir jöfnum launum og kjörum kynjanna hann var fyrst haldinn hátíðlegur árið nítján hundruð sjötíu og fimm

Sameinuðu þjóðanna samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Hagstofu Íslands um launamun kynjanna eru meðallaun kvenna um sjötíu og fjögur prósent af

karla þó þau vinni sömu vinnu

það er eins og ef systkini fá vasapening og strákurinn fær hundrað krónur en stelpan bara sjötíu og fjórar krónur samkvæmt þessu hafa konur unnið fyrir laununum sínum eftir fimm klukkustundir og fimmtíu og fimm mínútur miðað við fullan vinnudag frá níu til fimm þær ættu þess vegna að vera búnar í vinnunni klukkan fjórtán fimmtíu og fimm þetta hefur breyst hægt í gegnum árin og með þessu áframhaldi ná konur ekki sömu launum og karlar fyrr en árið tvö þúsund fjörutíu og sjö eftir tuttugu og níu ár er verkefni sem felst í því að rannsaka upplifun fólks á mat og hvort hægt er að vinna gegn matvendni við þekkjum það eflaust flest að finnast einhver matur ekki góður en það kallast að vera matvandur matvendni eldist yfirleitt af fólki en talið er að um

fjórðungur barna sé matvandur hérna sko fiskur

hann alls ekki góður steiktur fiskur af hverju æi ég bara kúgast af honum súpur raspið það gerir fiskinn vondan það getur verið erfitt að vera matvandur af því við þurfum að borða mat á hverjum degi þær Anna Sigríður Ólafsdóttir og Sigrún Þorsteinsdóttir vilja

þess vegna rannsaka málið betur verkefnið okkar heitir

svona þar sem við erum að vinna með

á mat og reyna að sjá hvort við getum breytt matvendni það er snerta

svo erum við líka að skoða samskipti við matarborðið það er að samskipti foreldra við vitum að samskiptin geta verið mjög erfið í tengslum við mat og geta valdið mikilli streitu hjá bæði börnum og foreldrum smekkur fólks er auðvitað misjafn en það getur verið góð regla að smakka

fyrst áður en maður dæmir það voru mikil

í Belgíu á þriðjudaginn þegar haldið var upp á sextíu ára stórafmæli strumpanna þessar litlu bláu verur og vondi galdrakarlinn Kjartan hafa verið vinsælt barnaefni áratugum saman og þeir komu fyrst fram árið nítján hundruð fimmtíu og átta veronique var í afmælinu en hún segist vera mjög glöð að

haldi áfram að vera vinsælir enn í dag og að hún voni að þeir haldi áfram að gleðja bæði börn og fullorðna mikill fjöldi fólks kom í

boðið upp á stóra afmælisköku tónlistaratriði og svo var risastór sýning um litlu bláu vinina þar tóku tölvugerðar af strumpunum á móti gestum og buðu þeim í heimsókn í litlu sveppahúsin sín lengsta

brú í heimi var formlega tekin í notkun í vikunni í Kína brúin er fimmtíu og fimm kílómetra löng en það er um það bil jafnlangt og frá Reykjavík að Selfossi brúin tengir saman Hong Kong það tók níu ár að smíða hana og hún samanstendur af tveimur brúm tveimur eyjum og sjö kílómetra löngum jarðgöngum fólk hefur ólíkar skoðanir á

brúnni meðal annars vegna þess hve mikið kostaði að smíða hana tæplega sjötíu milljónir búa á þessu svæði og brúin styttir vegalengdir verulega hún er hönnuð til að þola bæði jarðskjálfta og

en alls voru notuð til verksins um fjögur þúsund tonn af stáli stór kattarsýning var haldin síðustu helgi þar gátu gestir og gangandi kynnst

af öllu tagi sumar

kipptu sér ekkert upp við það að áhugasamir áhorfendur klóruðu þeim og klöppuðu þetta voru Krakkafréttir vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar